Gny fomba fanova yoga, tsy haiko ny manao azy io. Raha mbo tsy natako indraiky sady zaho koa zany tsy nanotany olo mpanao azy reo. Raha iny koa moa zany tsy de zava-dehibe amiko yoga iny ataoko. La tsy mahataitsy anakahy zany raha iny, fa gn'olo manao azy ro mety mahay azy bebe kokoa.